නිවාඩු ගමන් සැලැස්මක් හදද්දී ඉස්සෙල්ලාම අපි යන්න කැමති ස්ථාන ටික තෝර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අන්තර්ජාලයෙන් ඒ ඒ ස්ථාන වල තියෙන හෝටල් බලලා ඒවා අපේ නිවාඩු දින වලට නවාතැන් <hesitation> සඳහා ලබා ගන්න පුලුවන්ද <hesitation> කියල අහලා දැන ගන්නවා. ඊට පස්සේ <hesitation> අපි නවාතැන් ගන්න තැන අනුව <hesitation> වාහනයෙන් හෝ පයින් අපිට බලන්න යන්න පුළුවන් තැන් ටික ඇතුළත් කරලා <hesitation> අපේ නිවාඩු ගමන් සැලැස්ම හදා ගන්න පුළුවන්.